<hesitation> bùnibì nì bùlà nì bùŋù, búni ká ba fínɛ úŋòti màa ka ù ɖi ni úŋòti ìí so ɖòo góò úni úni bàni íkàtù kɔà lóó úni àfɛ ɔ̀ŋù kɔà lóó, ù nàáa fía ni éyi bu ɖò, nìlɔ ɖí ni u na kɔ ikúnyià, u nakpliàli íɖì bìà bu nakpla bún, bù búŋù mòti ba búŋu lɔ blɛ̀ɛ bù là blɛ̀ɛ bùnibi lɔ li íɖì mòole búá bù nyo ɛnɛ bú nà kplabìà búŋù blɛ̀ɛ bùlà blɛ̀ɛ bùnibì, bú nà fá ŋàgo ɖɛ̀ɛ ŋù bú nàá zi zìzì wà. Ka ù gagla bàni íkàtù kɔbìà lóó úni yili ɔtì kɔbìà lóó lè yá bìà bù fía ni áwá bèe fè ínɛ kayi bìà bu yili íkàtù kɔbìà blɛ̀ɛ bu gagla bàni yili ɔtì kɔbìà tè yá bù fía ni áwa ɖòó do ákple, úni sú bùŋù nì bùlã nì bùnibíì kaɖi è ɖèe sibìà gbàa, bìà bù fía ni ánùŋòti ní ma úni sú bìà na ya múùŋòt afíà bìàá bùŋù nì bùnibí nì bùlà màa ɔmi ɖàa kpalí búnì ka ù ɖi ni úni ɖi màa ɔmi wá nɔ ka ù ɖi ni èɖèe sibìà gbàa ɔwɔ ɖàa kplabìà linì íɖì ìgbè wèe búni ká bà fínɛwɛ ánɔ̀nɔ̀ nà nyobìà elí màa ka à gagla ɖòɖò bìà iku wèe ɔwɔ, íkàtù wèe màa ɔwɔ bàni kɔbìà lóó ɔtì màa ɔwɔ yili tè bú nà fía ni iku màa ɔwɔ ɖaà nɔ níma. gàké kayi à nàá banìi nì bìà elíì bìà bàáá fínɛwɛɛ̀. úni sú bùŋù nì bùnibí nì bùlà bìà na tu ízeze kɔ ùŋò maké ɖèe sibìà ani ígbɔké bòlò àni bu nyo búnà zé bìà una <hesitation> ízeze no nyo méèɖe kɔ <hesitation> kɔ ùŋò màaké èzèbìà kàɖi ni à ɖàa kplabìà úni jɔ̀ ka à nàá kplabìà úni jɔ̀ɔ̀ bìà bú nàáá mi gblɔ̀ ánɔ̀nɔ̀ɔ̀ elílɔ ké ɖí mòonìká à nàá ka à nàá banìì iku gbàale kɔ ùŋò ù nàáá zì ù nàáá ke iku jɔ̀à sònìà ánɔ̀kuù